Ceit cheuru ruñ nish ra comid rsag rulsoa sic porque hui com sä cuch nic par sirb sane par chen cos sa ca par remeid nic par rrú par llein beñ china rac llein beñ cheu li rsiacne rsagosne llein beñ o par ca sa ste nac rgep beñne llein beñ nu par cate cosh sirb ca te säga sa ca na ceit nic par lo sutbeï cheu ru nish ruñne sutbeï o na <hesitation> china ruñ cheu beñ te comid to ba cakie beñ <hesitation> shilo la ne ne shiit shiit kiash ra lo la comid o sa ca china rac espagueti roc ba cakie beñ tiop salchich ba loste chu lone o rchasa beñne lo shob lliiñ-shob lliiñ lo shob lliiñ bkiush roc ten chac nesane espagueti na <hesitation> sä cuch sheta pa rsag lsoa sa por ni rhui shilo rguc rashi manga desde- desde el principio ta luult desde primer <hesitation> rui rsa roob rashi manga rdeirashi ni rau manga ra lo te segun beñ <hesitation> cheuli rau manga llet luit luit rguitk beñ manga ish rquisbeñ uichil lleñ manga roc to ba carine re- reiñ reiñ ga sa sirb par rausabeñ lla despues de nic pues shalrashi len manga kiurashi deep llit dets manga roc ba cabe rashi te la ga Part steñ manga bel roc ra gac roc rkie beñ rsel beñ manga lo te chä roc nac ni rri säga sä sä cuch ga chic lo sä gasa sal lo sä ga sal rkie sabeñ charroñ loga nac ni ruia ruñ cheurashi charroñga na sä sä ni stal ni rian soobr nic to ba cato rashine lo ra beñ stal sa beñ rsine por cubetne por kil rto ra shi säga hui com pa remeid nac ra ne par nic rsirashine o par comid si gac nubuelt selrashine per nu- nu si ra beñ ruñne com comid hui com shet- shet radi rashi rsag lsone sic si no par remeid mas ru ruñrashine cup sa na sa ni nia nga hui com sheta rsag lsoa rahua sane porque ruia shilo reitk manga te ba fuia shilo reitk shi rbeshadi manga china rkisbeñ uichil per na china rac sa manga rac- rac cheu manga nisha spel manga cheu nish sa ne chen per sheta ta sac te lsoane si no por- por ni shilo rguitk rashi manga rshilo rcane rashi manga pe ru ruira ra ca ra beñ re cheuli rau ra manga ra stal stal manga raurashi per na ba gausa beñ stal manga ruñsane daiñ to ba- ba callac shula por säga o shinic callacla to na ra lo sa formga rac- rac cheu manga sa ca. Chori- chorisga part ca rri nic nish sa raubeñne con sutbeï o shilo la ne ne charroiñ nic nish sa rdua nic llitdets manga ne o na nu sa ra beñ ruñne gual sa guch beñga cald ruñ beñ te cald ish shobilliñ gal cor loga rdiquibeñ llët roc racne gual cheuli raura beñne ruia o sesin sara nic cheuli rac ne tort cheuli raubeñ sa ca nic ra lo ra puest rdoo roc ruñcheu rashine con choris cecin ru sa quies lo ne ra lo form sal guñcheu beñne ni rtone sa na re china rguitk rashi chuch chuch crioll chic nac ni rau- raura beñne shet seguidi si no por ejemplo casi cad beu raurashi bel chuchga o chine riet tosi ra beñne nu ra beñ srenga ra lleich nic rap ra chuch china rguitk ra shi manga riet to ra shine re chic nac ni rshadañ ra beñne lo ra beñga ri si rane na terrat si sa rra belga ra li rchadañ ra beñ lone.